skru driver biri beekai. skru driver flatediit jira, philipsiit jira, positivit jira, exagoniit jira, iskunii ka bare woni jaa kas isheenu, prescriptioniit jira iskun charekoa aminenii hanfaleai. isunio dandaani won ak chagenuut jir. iskuuni iskuun flatediit huji birian midaasen